Ñy raha nisy aminy ñy tantarany Mekisiky moa: ñy fanafihany ñ'esipaiñôly noho ñy fanombohany ñy fanjanahantany, <shushes> taminy ñy tao sivy ambiny folo no dimanjato noho arivo, nisy pañarato frantsay nanday panjanatany tañy pirà asitegà, añy mekisiky am'izao, ñy fanafiha nitariky ñy fandravà ñy fanjakà azy teka, noho ñy filirany esipañiôly ta mekisiky.